Verd nac <hesitation> ni rsana lsoa na ni riab nicií cheu rga depte len daiñ depte depte len daiñ rgaa verd verd chic na lo verdga <hesitation> ried shuait ried ru lä ru mang ru debra tiempo ni nac <hesitation> rna lsobeñ ra verdga pues tiemca nac ni rbe rane hí lla mer rdiaune mang yä lla mer chon kiune mang yä diaune mang rshi- rcha dee lliñ llicne shuait- shuait verdga rion cane rion topne manga chicane rié manga raí manga rie manga lo ceil rdaune manga co ru manga len llët chä con shobilliñ bkiush rsha llic manga rdaune per nish rac manga per ra- ra te tiemp re china riab nicií rbe shuait per rbe pa manga re pues rion topne manga len daiñ chicane rguine manga rdaune manga.